ओर्गनिच् अरो, नोन्-ओर्गनिच् अरो, एक् त्रोत् जुन्तो दिफ्फेरेन्चे अस है। दिफ्फेरेन्चे सिम्प्ले होइ। पेस्तिचिदेस्। जोदो ओर्गनिच् फूद् होइ, तते किते ओ पेस्तिचिदेस् उसे न करे। अरो हेर्बिचिदेस्, केल्लर् त्य्पेस् ओफ्। ओर्गनिच् फर्मिन्ग् बदि अबोइद् कर जये फर्मेरे। प्लुस् दैबिसोद्, जोन्दे बिल मने फेर्तिलिजे करे। हेतो अर्तिफिचिअल् फेर्तिलिजेर्, फेर्तिलिजे उसे न करे। दैबिसोद्, अप्न जुन्तो <hesitation> ओर्गनिच् जुन्तो तस्ते होइ। हेतो मने नोन्-ओर्गनिच् कर्के बेत्तेर् होइ। दैबिसोद्, नोन्-ओर्गनिच्। नोन्-ओर्गनिच् अरो अप्न घेव्लगोद् पेस्तिचिदेस् उसे कर होइ। अरो फेर्तिलिजेर् उसे कर होइ। अर्तिफिचिअल्। दैबिसोद्, अरो पेस्तिचिदेस् बूथ् हेअव्य् उसे कर होइ। के कर्ने मने पेओप्ले, एतो जुन्तो मन। अम हेअल्थ् असे, हेअल्थ् जुन्तो एफ्फेच्त् करे।